لو مش عارف تربط الكوتشي بتاعك انت ممكن اول حاجه ممكن تشوف طريق علي الفيس بوك هتفيدك أو علي اليوتيوب لو مش عارف خالص انت بس هتجيب الطرفين الحبل من هنا ومن هنا و هتروح لاففهم عكس بعض يعني ومدخلها تعملها عقده وبعدين ممكن تعمل عقده كمان عليها و توسع العقد شويه من فوق